Azafady rô servezy mba ampidimpidino kely gne raha maneno zany fa- sy aharignesa kora za iahy mba te ikorokorana ame namako nefa sy mifankareny ato mafy loatry e raha maneno mba fangataha nenay rô mba ampidimpidino kely zay zagne e gn'angatahinay aminao raha mety.